मास महंगा होयला के कारनछे मास एक चोटी किने जायला ओकरा फ्रीज मे राखके डीफ्रीज कके बहुत समय के लागी हमइन सबके रखेके परइए जौन तइका तइका बना बना के खाए के समय समय पाहुना सब बइए त उहो सबके बना बना के खियाए के पराइए ।